<hesitation> Fahitako anazy aloha ohatry zany e, amign'entrée ah magnano <hesitation> kôkombra sy karôty, da ame sakafo raha zany <hesitation> ohatra oe ravi-kazaha miaraky vanio, na gn'ame desera amizay moa zany a igny zasy ohatry aniasika oe frezy afangaro <hesitation> papay.